Сифр, сад, дусад, сесад, чорсад, панҷсад, шашсад, ҳафтсад, ҳаштсад, нӯҳсад, ҳазор. Ҳазору сад, ҳазору дусад, ҳазору сесад,…, ва ҳамин тавр идома ёфта метавонад то беохир.